Nakke injo pole iya injo na ku kaddoro todo anjama ka attole todo a pole, <hesitation> injo biasa punna la sebelungku lanjama injo anginunga rolo tuak nampa ku kaddoro anjama kapunna tala nginunga tuak <hesitation> kodi to ku sakring injo punna lanjamaki na ki tala maing nginung biasa todo' a lampa akgae biasa to a lampa ammekang na injo nakke biasa to balla rate ri kamponga ku haju <hesitation> ba anu bangunang untu' bangung balla inni biasa punna pantara ri tangnga tamparanga di panjamang ku injo ka nu biasa nu kuttu ki la ambaung ka nu biasa nu kuttu ki la ambaung ka inni bombanga nu tala sikiddi-sikiddi bakka na injo-injo ampahaung ki anjama ka ni ukrangi to injo keluarga iya angkua lakboja ki ndeke doik nampa ballo anunna to injo ka sebelumku lanjama attole tole ki rolo anginung ki kopi a inni inni kopia inni pakassemanga' panjamang inni na tole-tole a injo pole ku sumanga' anjama ri pa'gaeang ku injo ka nu biasa lohe juku' ku uppa, <hesitation> injo punna lohe to ni uppa juku' injo ka nu semangat tokki injo ngessu <hesitation> gae naik ri lopia, amminahang to mi injo juku'-juku' a naik injo Ballo a to pole punna nu lohe ni uppa ka riek to injo ni uppa lohe doik ka kulle to i ni balu-balu ni dahu to injo keluarga-keluargayya injo pole anunna juku' a ka nakke biasa mainga injo nguppa lakbi sibilangngang gabus injo gabus injo sekre gabus injo harga na injo juku' a biasa sekre juta ruang bilangngang <hesitation> injo sekre juta ruang bilangang ni kali sibilangang mi injo jadi ni bage-bage mi ki rate ri kappala, biasa todo sampulo a siuarang rate ri kappala, ta' bage-bage ngasek minjo riek tu jama ri gae a riek to anjama ri tombayya riek to anjama ri batua, riek tu lumpa punna lante maki ri-ri anua ri tombayya na injomi biasa injo paka semanga' kalia anjama